Äj nämpa't que parejotität, que igualtität anhke ijtupä tyumit, ijtupä alguna manera igualtität, por que por que somos humano, de carne y hueso entonce äj nämpat que somos igual, anhke äjtyä' mastä humilde, mastä nta näktyäpya titya'p ja anhmayä es como ät ja anhmayä't, y nta't muspa todo, ntat muspa mas nitiyä y solo por que muspatä äjtyä onte, ijtutä 'yoksyikpapä'i, piensan que por que mastä humilde, 'yumillatzäjkyajpatät, pero ät pienso que que somos igual y temenos el mismo valor que como eyata'mpä'.